Nga Mungu asaidia nachizo nacha kufika mwaka ulokweza kutegemeana nani aje kulinanda, ili kubdae mwaka uninangalipo ngaa kunchinya asake aenuaakoye ende maisha ya kuishi maisha mazima, inamaana naye mu kumtegemea kwamba chini kupelanga kumina mwana kunina kutaku kumanyile ndoala mtomi siku ni manshuuuka kwaiyo chiku tatuwana chilo chilolika chiwombeni kazi kulingana ni nfasi chitu chichiti wonika ili tubadaee nawichosake iwe na maisha yakwe.